úchọlọ ami m̃m̃áa ñkána adé ùchọlọ ùkàbáli-isuá ñták ami mmàhá ùchọlọ ùkábáli-isuá adé: àkpá ñtọéká ami, èjáká etté, ajàká eká, ntọ èjáká etté, ñtó èjáká eká elá ètóngò éssíèn ídùd enyọngọ èlihé ùchọlọ ùkábãli-isua. ebén nkpo sé ágwo etata ebèn enyongo elihé, èbén ñkpo se agwo àdiadia ebén ènyongo elihé, èbén m̃m̃é ñsió-nsió mkpọ ebén ényọngọ èlihé. Ilung njen ela ebówó mmilé ekoõd ekong ebówó èkóng, ebówó èkpé, èbòwó ekpó afo àguọ àhéché ányung ánọ idem anyin inémésit. Agwo séakéhi ùkúdèkúd mmilé adé amã àguõ afúló ágwo eñwọnọ etinge, ènwọnọ ètínge èliché mmile adé, eehé mmile adé ekop idém inemesit, afúló agwo éméméchid édémé ukọọd agwo enwọnọ ké inémésit. áfud ágwò é nèm ẽchid, ntó uká énóm échid mbõn si tó tó udi ádè é nèmèchid. Ámánùñ kém ùsèn émá dálá imáa, égwó é dùk àfà isuá énúñ énám úchọlọ àfà isuá áfud ágwò énúñ édárá, ékóp inèmèchid nághá Áwasi ánám ná áfúd ájid ifúño idóñó àfà isuá k’ùwém. Áwasi ámá nán ádé inó ágwò k’hchọlọ àfà isuá ádè àfò ká ikó Áwasi ákpá isuá ikó Áwasi ákpá isuá ákènám idálá né mbom àfò, áke nàm idálá ánò awasi enúñ étuño ntàk ébò Áwasi ukámá ják ánùk ágwò úchọlọ ukábárè isuà isuá ándèdè é la énúñ inyióñó àfò ánúñ ákòd kè mkpò útañ ikó bó mmó ámakè gwó mmé nsio nsio itiẽ ámmò ébonoke, á lá kod ámmò, ámmò énùñ ukod fién, énúñ ébo imáikigwó, ùwém ánúñ átóngó mmó énúñ ékaa, àfò núñ ábá k’ilóñ ánùñ ásùk nám sé ákè nám, si núñ tiẽ tiẽ k’ilóñ àfò ánuñ ákod ámmò ãnúñ á lókó, si núñ iba k’udé ámmò énùñ ùkod é lókó mkpò imèmèchid akpè nuñ ádùk ádi ámmò énuñ ùkod di duduk idi ésùk ékod idem ányin ké mkpò utáñ ikó.